لو بامكاني اكون حيوان بختار اني اكون لبوة، لانها يعني حيوانة قوية وتعيش في بيئة طبيعية رائعة، وانه احب فكرة التجول في الغابة ونستكشف اماكن جديدة، وانها تشعر بال- يعني بيكون شعور بالقوة والثقة لانها حيوان يعني كبير وكذا واحب انها هادئة في نفس الوقت وقوية.